Chemo rchaq'xsik ri ak'tb'anik chemo rchq'ajxik k'iy xhaq'xik tb'anik k'o per ya'l k'o pjk'om iik, k'o pch'um iik, are k'o wotz'maaj are'jab'taq rb'anik ju ak'ri'xtb'aik are'chemo kraaj ri wnaq xtiij xuq ke xtb'anik xrb'anik k'iy rb'anik i k'iy rkumb'al o rkunaal kep qb'iij si pur ya'l xtb'anik, k'iy che ri xtqaaj chriij, rech utz rtijik ri rya'l ak'xtiqb'an no'j si qaaj xtiq b'an pjk'om iik xuq ke k'o kqaaj e kb'aan kke'xik ri tziiy kb'an q'oor noj kb'aan q'oor k'iy rechb'al iik keek chriij si keq ik, rex ik, chemo, che ri qaal k'oneri'keq iik kb'ixik keq kel ri rya'l no'j k'ore si pk'om iik xuq kee k'o jk'om iik keq k'o jk'om iik q'een i k'o jk'oom iik medio q'eeq are'k'ri chemo kraaj juun ixuq kraaj xtwotz'xiik mu keneri'ttzakik tqaaj runti'l kuch chriij rech xuq ke ke'lloq k'iy rb'anik i k'iy chemo irtijik